tuna no na buriwun <hesitation> yadikan emɗan jlamao kajluwan, əmdan sarafata go, əmɗan jlamago kajluwun gapazak, əmɗan jlamago kajluwan gapazaje, gapazak, gi ju gəba gaoazanyina gi ja duwan komin gawakwain gapazak ni gu ja na yadoguna ri ii kunek gutwa na gutguni kunut gutkwana acik vaduna ga dii ga vuni guruni dowun aci hwudawuna gataguni tuma gutguni tuma ga, ga ziuki ga zidku zidkina nyaso, gabuu tuban, goben tubanna ga baleti gobakitina guteem do no dukka ka gapazannu dunono, a vi degem vuri gammno na kari gabe tunatki dong ankungi na gafe gapazaməmsuno cuni ii kunuk tumanna, ga sapɗaci da viri kwatta na, ga runi aci hiɗawuna gadgumi tuman na ga zurti zwti na əuya so yabi, guzirtina gabii, ki zirtuna gabko, kozirtina ga ziɗi na ga runaci dee si, aci sa kasamin na ai duwu ya naya yu ya zəuka da zidka ye ga zidki, ya zədkam yee gamdi engin na əmdam da nayee gin ci ni nəknikan ye, gajlti gudkwan ki na ga, atu, gudkwau jlawana ga jlami talgen, gujlamin talgel na koro, gabee aptau nyi atu dowan, atu talgen nu nawana kori gabe aptak gapazana ga jluwan ga maksi, gu maksi na, ga kubii anu <hesitation> anu wi, aci nawana, koro yadda əmdan jlamag o əmdan na jlamin mai makan ya ye gattee ɗiyatkina ko bukran nyina, gidau kajluwani na ga malmalati, gədan kajluwa nina ga malmalati na gajlticgam, Gaptakən awain, awain ɗawan ya ta dari awan cakwaɓi, <hesitation> or awain koɓuwan ya ye, atu kwan atu kwaya can ja can kuri awai kobuwan, awai, kobuwan gabee kobuwatki na ga kurkuru du acum suni ka aci kajluwan to koro sai kajluwan bayan. Bayan atu tina nabai na ɓena, bayan aci ka kalan, bayan so siji patan na giji na gi ja na gika na wanan bayan aci waho la, amma giji pata duwonik gikka bayani na, gə puma bayani na goja duna ga sapdi, gi sapdi na ga siɗici, gi siɗi na bayan kwaya əmdan, zidkagacin, gaffee zidka go amma kajluwak bayan no əmdan zibka gaci man, əmdan bunagacin ənno yay əmdan, bunacin bayan cino tassa, gaffee <hesitation> əmdan nu ɓagaci duu ɓa na, da kidi har yau bari ka har ɗak sukurin diye aci kulum bem, to atu yam ce yee uzirik bayan ke nan. Awun, awun əmdan jlama ge fee gawan ɗiri, gadan duwan əmdan dalhi ma, kajluwan kak kakari be, kajluwan gwa kak kakari be no feen gawa əmdana flumuk saino əmdana jlumuk nəknukan əmda jlumu əmdan jlamin nəknikan, to nəknikauka, flawu əmɗuri sirin, akwai əmbee, əkbarno, akwai a zu lungudu, əkbaranau ye, əmda sidicin no na əmdan da sapdi, əman, əmda sidici no na əmdan nayuna əmdan paga kunuk tsari pumma əmdan da nayin na əmdan da maksi na aci manko əkbarnau, lunguduye əmdan na kwa gaci ii, <hesitation> kaɗal, əmdan nan gunaki ii kadal na, əmdan siduna, nayi na aci man ko lunguɗu, to awun, əmdan jlamaga akurnan ɗeri, awun əmdan jlamaga bawun ɗeri to, gadan dowoki awun karer gawa, kare ri gawa